اه وجد واجهت رهبة ال إني نتكلم قدام جمهور كبير لأول مرة كنت اه خايفة، ما بعدها حسيت بالفخر والثقة في نفسي.